Ákuk idèpè inèmèsit idèpè inèmèsit ágwò nták ádè àkpèdè ákè <hesitation> ákpè dó even ámi ndèhè ágwò mmà dó nwán mie ákuk ikèmàkè idèp inèmèsit ámi kè nták ádè nwán mi ákpè nyòng ádi ádidè ádi bòng mkpòh, ábòng ábòng ábòng ámi mbihi niè inèmèsit () áyòng mkpò ádi utukò ányè ákpu nó mmòng ábò ná ájiè ányè ábòng ágwó ábòng mkpòh udòhòjiéd ikó ibihi ubuhu nèm échid. Nták nwèn ánuk ádè àfò ányè àfò àkènwk ányòng adi, tiè-tiè mi nò udókó ikó ányè tòngò <hesitation> ákpu bò ná ákpè yèm ákpòhò ábò ntò mmi mi imò mi yèm tè ntè ntè nt imò ibi-dèp áffòng iwò but ukèd ádè ányè ulókó ányè itángà ndwòn mkpò sè unè fién èsit itángá mkpò sè àfò ákpè kákámá ágwòngò mkpò ányè ásuk dókó fién kè, ásuk udòkò fién ukèd mkpò ásuk ádè ákuk ákuk ákuk ibuhu nèm èsit k'uwèm èm